Gny imprimante zao zao le gnazy fanaova photocopie regny na famoàha impression baka agnaty ordi any. De izy aloha, mandeha am'courant izy. De lafa anao am’zay anaboaky anazy, misy- fa misy papier velin zay avao amboniny ao de refa vita le famoahanao anazy baka amin’ny ordi aty de miboaky bakany am’zay le- le raha misoratry baka anaty ordi iny miboaky fa voaky ny taratasy.